﻿To yan ma ndaka taa ma andaka nzayaghu ma ai bujan gma ghi khiya ci`i tuma ghi khiyalthu khin razinu ghi ghiyuzi khin kalpuna gma yan a bujayani'i, muna naha ca we`e ca dauwan di tsagyi ti thin sawun tananás. To ni raa gma ghi <hesitation> khin wi NGO subu tsiga ghansin bu kumiyama kumiyakhai wi hi u`mimi'i hi diya ghani ma wanzau to hal yan tsiga di bugyi yuuwai ghani wa kwa khin cani sai wa u`ma wa u`ma amfanin khin yani bu wa khin cani wato ghani wa khin subu ndaka cu ko shadina koga subu wu ndaka ga subu ndaka ga dauwi ya cu wuyani di khinwi wa hala yan tsagyi tidi, lhinsawuna hi kumiyami we`e hi diya di fiwiya di halakai ghi khin kwahyiyai to cadi kwahyiyayi gwan wu ndaka ga ghana bu halakhi cadi kwahyiyai, ca kwahyiya wa wuriyuza ca ghana halakhi rawi gma ma u`ma we'e mai nahau ci dawama, <noise> gma hi kumiyami tsagyi ma <noise> tsiga kwanya kan wahu ghuma wato khin divanghuma har mai tsiga <noise> Khin thin ba hi girimu ghi ma ndaka u'mau yada to. Jifana <noise> ta ba bu kanna taba bu bija wiyan wina <noise> amma dinai ba cighanilthi ghandizi hi wuti to ci ndaka tsiraa ci ndaka didau amona ca u`n ghandiwing <noise> to wuna halakhi gha u'n bakwi be`e ba wa hala da wa tsamai ci ndaka dawu daga dii wan gma wa buga ti danana'a to kamni ndaka ga tsirau, ghani khin wulthing to thin wulthinii thin gwan hyina kumiy, thin gwan ya ghana subu halakai ghingın ya biya di kanna ghingin yan tanıyıyı ca ghana wi p`I hangi yil ko ga baluwi di bugyi kanni ghingin nying ghan hyma ghingin hying ngau to hi kumiyami we`e di kyar we gma ghi khin wi mn yahani bumalenin cani a dayen va to wani wa Ithada na amma fakhi wabs thada affidataya we wa gira wa nahaya chayon var Labasana a dija u'n ni wassinni with wa nahau ghi dii ghi ghu u`mi ni wassinni wuti sai ghi nahyì khin p`a hyiyai <noise> ghidi gma ba ti vinshy kum <noise> Uhaalakni Labasan tuwa huru wa ghingin ai kumiyan gma ghi khiyarm baghi Ba ghi cini khin can ghi chi nahyi ca waki hyi wi mbanai. ﻿To ghi gyishs ca were ghi kuma ngilma ghingin ta dawan to wus di gma <noise> jan <hesitation> halakai ghi khím wi dinnan tuwa badiyan nan ghikhin wiyi ami wa layi muna haluza to khin davani, gri ma fakhi khin can ma bimu kunyiza a diya ghan wa hala cina hi hi maku ba cinanu falltha ghan ga wa cungu ba wu badiya tha to we ga ngau, gma sai ghi khiy, ca ghewali fasi'i <noise> sai dija to as <hesitation> ghi lakkhit khin cici ghi falı Othe ghi ghu piyi, ti wuya mung halau a falchi a daya va to wuna cinakas aba makuwi ngyi ngyi wa badiya cinans'a, we ga ba ghi u`min muna tuwa nunuwana shawarin bu hi aya wungi tsagai ca dawan muna kuza gma piyatha to <noise> tuwa nunuwani gma winai khin shinkafi lthadi wi ya u'ma tidi ranina. Nzivu ghi takakhi ya ni dawa u'makayi hi diva dau mang gma ghi subu ko cima ghi diją ato ghi ndaka dawa gwan, <noise> ghi zhi ghamani ghi umiya gma ghi kuza pijatiza ﻿Caba wuna khajani gma ghi ndaka gyica ma ta sinan tuma ta nima balauri tasingin ghi kuza p`iyati ca gheuralı tasinii wa hi cer cayan ghan ghan we'e khin wuyanwini bakwi suby hi ca- cayan <noise> cin ghu dahyisin <noise> be kiniya gma khin wuyan bakwa, subu gha ndaka kinisur ma ndaka ga khiyan dinnan bakwi ma c`uwa ghewalunu amnu yan Layı gwan ka caba wuna tsaqy, di subana sai <noise> ghi hi kumiajan hi kinayan hidiyato thkhi ghani wa tsiga di subana wa sina yan u'makai guanwaniya gha Wali bakwi di subana koga wa ara wai ghani wa ghi tsagyi di ghani subana, toci gwan ghi kuza piyake we'e, ghan we`e wali ananda mun <noise> ghi kuza pi iystiza gma yan ma mawanaia cici gwan ci tau <noise> ma ta vinahy, we`e ghingni kuza piya tiza ghinshing zha cici gwan ca khiya dinnan <noise> baburi ghi ngilmau. <noise>